Kami bomari falaboan a loka mami tata, mami nusu, nadudu wa mami tata, mami baba, mami nina, i masin nai tei di masin cuci i nai tei a jadi kami bomari mamafun kami sd kalas tiga nasaka ira i kami kufitofi loka a jadi kami kafitofi kupake namamami si mu, e fitofi tu namaninikan kami nai wanukan kakuruk kuruk cuma tura ira mo tura masin la te la masin cuci tela tela i teloka a jadi pakiang a meterasa ikotor a ta i sabung dudu wa arkan nini ar tauk tauk kakan wekan tabail ar tauk tauk a te e ar parigi ra te a jadi kalo ar ar tauk tauk a ar tauk tauk a i ma inumu pang roti pang roti te eh ar ar parigi rafua ar parigi re i ma i pang tolu a pang tolu i sa pang panga nai fiak pakiang kotor si sa te wa fua i fiak ar ra wa fua pang A bei jejer jejer jejer ar ra wa deko ar wamari parigi abis ira a siap pakiang kotor sate wa ar sa te a ar satua ra abis ira pang sa farei walu pang sa farei ra ni ar a sesuaikan tura pakiang a sesuaikan tura ni sabung ni sabung manara fusak pakiang a jadi me sabung risno te, sabung soklin te, bei ni pang a sa farei a jadi bomari pang sa tua rira a abis ira masu nai pang sa kedua ra ira i pang sabunga loka. a wasabunga wa sabung awa a jadi bomari pang satua ri mo mulai kucak satu satu loka namamu nama numu wa garuk e abis ira fora fora ni manara kalar abis ira dotik wa ar sabung sa te. a wa ar sabung jadi ma satu satu fora i ni kara mana kotor sa te sebi a tarus dotik wa ar sabung a wa ar sabung abis ira a fakatam i fua fakatam i nabo ulat ulat oca ulat tuku bolu walu a Jadi rasa abis ira me me ni sabung si mulai nasolat naboni kaing nimana lomin a pakiang ni kadar risi kabik loka. a mulai ma mulai a namamu sa te fu garuk garuk wa fola abis ira a bomari sabunga fora sikat ti a dotik bo ar sa kedua ra. a ar sa kedua ra kalo kelangar kelangar macam me ar botan nusa tama berarti tamba ar ra woun, dadi persiapan e nabo pang tolu pang fat dari ketiga pang pang ke to hitungan tolu fat tolu ra nira me nusa tama berarti damba pang sa woun. a pang sa woun baru dotuk dotik pakiang kadar sa te wa macam nusa teloka a berarti ma le wadar i loka. i i nai parigi ra tapi kalo nai ar tatauk a kalo ar tatauk a ira pang wekan teloka, a ratan tura numu pang sa, a tura numu pakiang kotor ira sampe nai ar tatauk a mu ma sabung sa te e salik wa pakiang kotor wa pang i sa te me leba te e modi nai ar tatauk sa te e sonak i sebi e tampung ar wa pang tinggal sabunga wa A jadi pang sa i mo pang sa ira tinggal e sabung a wa dotik pakiang kadar wa a rasa tutu nasolat nabolomin woun a abis i tinggal sususak teiloka i langsung wa ar ta tauk i loka mo i paki pang roti tolu fat dan wekan wekan i teloka a jadi abis i langsung fola ni kalar a sebi ni ar sabung i sa te langsung wa wa ar ta tauk iabis i langsung na dafiwadar loka kami mami i kami mamafun tama kami mamafun i mo dajar kami nai ra iloka kami sd kalas tiga te ngarak ngarak vitu alu ira kami bisa kufitofi e akasasai nai mu parigi nai ar ar tauk tauk siabis